Bu wusa janganji chei watanga a mirinigi tilangu balau. bala a yanayi wi wo yimiri yi soma toyir twi grai. ti gra twi teye cha koma wuni ma juka bolmo tilangu yir ne moninguwei ba demno ir tu nyai amman makaranta dero boimo tun bakir kitin tubacicila har ba gra ma jukyo sa soma ha sonoi ka bawou nyan di kingi ba wai ba ningomnuwe wurongi tu nobu grwa aningyi ange bammunowei yi mota na, bammunowei yi machine na bamuno wei yi jendi nah to gepe makarantane yoh ilangu bala wi har manu puyagi kokuma munungi wahala. yoko yitina no bu nugu tenya wa to nobu chongoyou a de bakwara pna a dina makaranta, nobu kanga kin a makaranta ampaniyo ca indini bolmi makaranta <hesitation> makarantawo pa to ner wu ya dimre. Koma ya dimir he ma dimnuwei makaranta koma ya yir ne ma dimnuwe makaranta yoko yito a yua ko wiweh a ningu ai ya ba kor bolyo a miringi tilan blau duk ner wu riganga a biyo a gepe makaranta duu nere a ringonga a biyo a kosgu yoko yitina boko bolyo ar makaranta watai bai yi pinu, yinyanngu yu marau a ko dono jore ka lamwe la tilangu a jukugu bakwarabi don bosoma pina yi gapre ba char yo ba nu ten you me wun cheg cheu wuna bokwara muwa kap integ puna makaranta twi idimune yi dimir ne boi nobu tengi puna wa makaranta si dimri toh puna war punai lenjeng yo bu wori yiri ya lenjeng yi tengi pun twi yi puwei yogu kendu kuma inyigu yiru duk neru soma kin yon riganga ye biyou usein in sengu buru no ba watanga gabadaya no ba tiinga towuna kama tiioni shikenan ma dukruwai sonnuwei. Ka ma biri bobuya ma jukruwei ma ninga tina na, mapinga tina na yo muasi ka ba gri jukruwei kin matilanga tina na to twi yi kasi ba ywa mwamwa a makaranta ywa kowa ba tilannga don mmwamwa yiru ding tono yu nu tenyou ka boimo winon mua ka mati muatri gapri matai manuwei ten you, woi wara wu noh ningu momua ma ningu wei. b don boimo a minga makaranta to twi to kotitoh neru woh ningu awazane yati mer puwei ningu ko yatiner dongu ma makas makaranatwi mua mua yoko yito to makaranta mer don awarane yi yua bokwarayir ya yi to yir yiri. no ya grani makarantawai moh yi mei ka ma bai matilano chongoyou tima sonbui. ka ma soni ka nurmo wai kana ma jukur wei. koma lani ka bolmo wei ma jukur wei, ha makaranat nobu bu kino wei ma jukur wei toh a yua makaranat che makaranta a soma whi wa toh in sengu kwi wu diyow ba chuatomin you yi de. Makaranata wuna a guwei ding no ba tilanga a yoko yitina jor di mir dina a yo nuwa tum a je riba a makaranta wuna yi wunongo yi kogu cika toti nya ne amma yokoyitina a yo yir ti nyai kowa kowa kasgu yo bako a kasgu ba ninga makaranta don merma ya ba charwa.